اكتر لعبة انحب نلعبها مع صحابي برضو بتكون ع التليفون. لعبة نلعبوها ع التلبفون عن بعد وتشتغل بالنت. <hesitation> اللعبة دي مثلا ممكن تكون زي لعبة الكوتشينة اكتر لعبة انحبوها لان احنا فاهمينها يعناي. واللي يفوز يعمل حكم للتاني والتاني لازم ينفذ الحكم دا. غالبا الحكم دا بيكون مثلا فيه دفع فلوس، أو حد يجيب هدية للتاني، او يكافئه او يجيبله شكولاطة. فاللعبة دي بتكون مسلي جدا احنا بنكون عبارة عن فريقين أو اتنين كل واحد فينا بيمثل فريق.